मसरू की दाल। आगे तो पानी मुझे पीने से रुजादे। तबे तैतुक पानी मुज पडने शितादे। या तबे चोका पदा लाना। या तेल जीरो धियान प्याज़ लशिन ची।